No pensu pa che le piante a santu ël dulur perché al an pa üna cuscensa, ma ëntà taié le piante mach can le föie a sun tumbà perché së no ün a rüina la pianta